Gny kolotsay a Nouvel Zelandy agny da gn fahaiza Rugby, tena haindreo io, da gn resaky Sôvaly. Io gn mapalaza andreo, gn kolotsaindreo. <noise>